guyya gamachuu daloot kiyaa hoo pesaaf zawadii dibii took biraa fuded anann yedeen, pesaa fudedaa manaa guyya suun karamuu midasee malsuun gamachuu guyya sunii kass pesaa gudio tumiedee, pesaa sun woan anin dursaa baleseef ama tumiedee gatii suun bafeda amoo woan anaa dufenun karkartuu.